Neyb am du nuk manambë kap ëch dun najuëy neyb nak t'sey dun adyun padyëch ëch du nuk mananbë ko'o anëbëkayn t'sey adyun.